Umon omo me nu mo mene idur mu esi ulom ke eyi kperi me ta, dor umon omo me nu mo mene idur ulom ke nu oyi ovun wor va benen uyi kperi mena dor me ka mi kuru deri ubo nu mi kuru va yena nu omo me, oyo ubo nu me mi bene okunu eni meva yena tonu ovu yaw ovu, mo ka ke uswein nu oyi ka mo va mon idioni use mo dia okunu ifainy nonw mo vuo okunu oja bine, oyor ubo uyen nu mi binen okunu eni me yena.